N'de'eni n'te ,de'eninte ma be pɛɛ nɛɛ bunh ma wara ma yi. Bie mu wara mayi an dan guɛra n'hia, a wamu.